אלא כנת מג׳בור נעיש פי ג׳זירה פי צחרא עאם כאמל ראדי אנדי מעאיא ח׳מסה דיאל לחואיג׳ מא נקי, אלחיאת בלא מא מסתחילה ח׳סני נחאפד עלא שרב ונד׳אפה, מאכלא מח׳פואט׳ה באש מא נג׳ועש ונאכל באנת׳ט׳אם, עוד אשעל נאר באש נقدر נשעל נאר ונטהי ותדפאה, שמשיה ולא ח׳ימה סג׳ירה באש נחמי ראסי מן שמש ואלחרארא, כתאב ולא ג׳האז דיאל תרפיה באש נכסר אלמלל ונחאפד עלא נפסיה, האד׳ו חואיג׳ לי ראדי יעאונוני נעיש באמאן וראחה ר׳ע׳ם ד׳רוף אלצעיבה.